Ong education ho yaki aii rumani. Education toku noi tuietú kuie ne ong ko hahuh tokunoi nopung kung. Ong hia kung u'wah kung, business kung, organisation kung manni toku noi tuitú kung ong education ruhokore ne aii ong rumaiu toku noi rehemú kung. Impah education ho aii manni hia key u'ruki turong. Ong hia tuki aii ong education túyu u'rukong. Education yaki ong tonikai yi kie herai. Ro torikai tokukah aii toku kierai roro kung. Impah ko ro torikai toku kukah roki o'nuki torikai roi tong ho, ho ko ai education. Siwai ki ong noh, kikoh tori kuie tone ho, ho ko ou education. Impah engish toku kukah roki o'ruku torikai roi tong ho, ho ko aii education. Tiki surutuko rieki ho sumatin kung nohurung kong education ho aii rumairu rupo tnaki he tong. Educaion o'ke horonoki roki kamengmo, education baby ki te túnah roki ong korkoro kúmmo hia túki education kori turong impah ne ong education ruu hokoni ne toku namah kung. Ong ka sounds ong korokoro ong ki mung nong kong hei ho aii education. Toku nokie he tong ong koh toku namah kukah, ho, ho aii tuki education. Ho ong hia péikora nohkong no aii education hoyori ko kukie túrong. Education ho aii manni roki nong kong yo aii nekong rumaru. Education túwokukorie núkong ong koh hrei ponna kúkong kong doctor kung nommai aii marasini toku noi a waikung education toku noi korie. Nekong kukarie ko ho ai education kori lute túnohro túrong. Education hoai kunah yaki, túnah. Kanah rúho toku i'kung, impah ong kuino aii kanah ki itoto ro túrong, impah ne aii ong kanah túhe ung ho a'mah timah no rung kong. Koni ko teacher kung aii toku roki u'muro hia túki nong kung. Ong kukane koh hoou education koring turong. Impah ho educaion oku noi tuie tukuie ne aii toku nuhnukung. Ne nommai ong hia roki koh túrapu nommo nú kung toku ko king king kite, kori howokwo nohmo núkung ho pian toku noi túhah. Aii ong kori education kukie aii ong hia toponang mingnowo tong kong ong nekong goverman aii toponing ho educated nawah kung aii topo nang ho manane minghowo ta'wa kong. Education toku hoi túietuú kuie manane toku noi mingno wo tomiono niu kung. Hia túkui aii education neko nommai kung aii education kung. Ho kingking ong kori education nepung mo impah ong hia gung no kong, ong koh nowori yi mukisah nohung kong tiwoning tiworung noi he. Ho aii education ko kukie ong hia kung no rung kong. Tiwo kori aii ong education nike manni roki noh ku hia túkikori o'kikoto túrong. Education ko kukie ko aii ong hahuh manni toponing norummo nuye nuie yong. Ho hahuh pehkora no nawah. Impa ho korokoro rommokauah roroku kung aii ong education aii manni roki rumaru.